So haala hoolaare haalaama e mbaalo hakkille, ɗun duu neɗɗo miiloto wakatiiji muuɗun ƴaɓɓino e onɗon wakkati tan. Sabi mbaalu hakkille yo huunde tiiɗnde e ɓii aadama. No potɗaa fuu, hakkille maa dirƴaa kaa <hesitation> nde wootere.